Fakte për breshkat osht që e kan nifar guace mi trup tynin. E lkura e brendshme dhe lkura nër guacë edhe poshtë osht kogja e butë. Breshkat kan edhe bisht ama nuk kan dhom normal qysh kan kafsht tjera ose njerzt. Edhe pse para 150 deri 200 milion vjet ma herët breshkat kan pas dhom. Edhe breshkat i lojn vet e tyne n’zall ku osht nxeht.